Al bikanat alʼana mashet la garib da, mina fi daula hilalmagrib, daula arabiya dauladi mashet da zurta wa kaddet fiha, wa shif wulayat fullubba kateera wa shif sakafitum wa adatuhum wadat shabin hinena wa adatuhum wadat kan be hinena kamil ma bissahabahan haw hudabas al.